Izy io zen̈y aminakà na zarazarain̈y haren̈y jiàby io, samy amezan̈a haren̈a zen̈y olo jiàby, ampitovisin̈a, mbola misy mahantra fo, mbala misy olo tsy tsy tsy tsy tsy hahay hitantan̈a ninany fo, mbala misy fo masikin̈y zay. Fà aminakà zen̈y, hevitry nakà sitrany zen̈y atao <hesitation> entan̈ina zen̈y olo miasa, zay.